الوظيفا هذي نتصورها تكون, هي في مجال خدمة الزباين, سوا في مطعم أو يتطلب تفاعل مع الناس, ونحكي معاهم ونتواصل معاهم, نحب التعامل مع الناس, ونحب نحل مشاكلهم, ونعاونهم في أي حاجا يحتاجوها, هعندي قدرا باش نبقى هادي في المواقف الصعيبا, وديما نحب نكون مفيد للآخرين, ونعاونهم بأي طريقا نقدر عليها.